हम एक अइसे देश में रहेला जहाँ के लोग बहुत मिठाई पसंद <noise> करेला अउर एह कई प्रकार के मिठाई बनावल जाला। भारत में अलग-अलग संस्कृति के लोग, अलग-अलग राज्य के लोग अलग-अलग तरह के मिठाइयो बनावेली जौन बहुत स्वादिष्ट होला। हमके एहमे से कुछ मिठाईन के नाम पता बा जइसे गुलाबजामुन, जलेबी, रसगुल्ला, छेना, घेवर, लोंगलत्ता, गुजिया, काजूकतली, बर्फी, पेड़ा, मिल्क केक, लड्डू, बूंदी, चिकी, शक्करपारा, गुड़पारा, शाहीटुकड़ा, रबड़ी, रासमलई अउर पूरनपोली।